أكثر مؤسسة ندعم فيها توا هي الهلال الأحمر التونسي على خاطر أولا مجالاتهم مختلفة وأي شخص ولا أي حالة تستحق الدعم يكونوا موجودين لها معناها كو سوسوا دعم صحي التعليم والتوعية المساعدة في الأزمات كما أزمة فلسطين مثلا كانوا هم يلموا في الحاجات بش يبعثوهم.